So ngoonga, minkaa mi anndanaa ɗum kaa, sabi mi wana neɗɗo annduɗo ndi linndi e nokkuuje muuɗum. Ɗun woni banngal liɗɗi kaa, so wanaa neɗɗo ndaara Ceɗɗo, haalana ɗun. Kañun waawi sifaade. Kañun waawi haalde hen. Minen kaa so wanaa sifaade siiŋaaji liɗɗi. Ɗon haaɗi.